Se jau nescafe, jokuae baeti bate iyarapaji, cafe jaeko eh uajaete iyarapaji bae ome sebe alergia baeti amoje bate jau nescafe misimiño baeti jeta azucar jau.